Refrigerator de la nasaa lɔkɔ-seko n ma'ari ko'om la diisi zo'e zo'e di puan. Ba san laŋɛ di basɛ di ni kɔ'ɔm ma'ara mɛ. Ba ni dikɛ e mɛ <hesitation> za'ɛ bo bugum, nasaa bugum la, nyaa laŋɛ basɛ ti di puan nyaa ni ma'ara ti zugɔ wa bala la sɛla n basɛ ti di ma'ara de la nasaa bugum la n kɛ paɛ di puan la nyaa ni dɔla di puan ti ma'asega la nyaa ki'ira paara e ti fum n dikɛ sɛla woo yen iŋɛ bini ti di ta'am ma'ara ti bala suŋera ti la san dɛna la sɛla, lɔkɔ, lɔgeseko n de lɔgeseko n sa'ani kalam, fu wan dikɛ iŋɛ bini, ma'asega la paara e la, di kan basɛ ti di sa'am, ti ŋwana suŋeri mɛ ti tu lɔgerɔ zo'e zo'e ka saana tu daarɛ woo vom puan.